Kwan a kwan a mefa do tsie me kasae kasaebɔ nye eyi "social media" saintsir nye dɛ mokɔ skuul na mpɛn pii no innya adagyer koraa na ahwɛ "T.V" <noise> naaso ikitsa wo fone a itum kɔ "social media" do bb- beebi a ɛtse biara na ehu nsɛm a ɔkɔ do ntsi emi dze kwan a mefa do tsie me kasaebɔ nye dɛ metsie medze "social media" mɛfa "social media" do etsie ewɔ mo fone do.